Shede goɗɗe nazzai farin ciki, shede goɗɗe bo nazzata, gamma iri shede 'yi'yam, shede ɗe keɓata e han- e atal ngal woɗa, de nazzata farin ciki. Ta waɗi farin ciki ɗom maa, bawo ɗon a wartai a waɗa dana sani majum, shede goɗɗe bo ta heɓide e atal bongal a waɗai farin ciki a maje <noise> ta hebirai ngal a- ta hebira de atal bongal bo faa yandere wonde a atai. <noise> Gamma hanje shede bo <noise> wodi ko de nazata, shede goɗɗe ɗe nazzai goɗɗo to wodi shede ni hei gi'a e waɗana goɗɗo wulakanci dow shede, bo anda kowa Allah hokkata dum shede wala nyoire, wala dabare, to ɗume maa hala shede goɗɗo ta nyami ɗum nyamade to wodi shede. Hokkatama, goɗɗo bo to hokkete sai yaudarake ma wulakantake ma, tawo da hokkuma ɗei goɗɗo bo a tokkimu a tokkidum, aruma artama, a tokkidum hokkuma <noise> hokkata ma <noise> bo han an shede ɗen hanyum ma anda na hanyum hokki ɗe horemun <noise> Allah hokkiɗum de <noise> Bo na nyoire mun hokki ɗum ɗe, na dabare mu ɗum <noise> Allah hokki dum shede ɗen, goɗɗo toriski ndarata ɓe muɗum <noise> ɓe woldatano maa hei wurto shani maɓɓe kultako ɓeto heɓi shede. Goɗɗo bo to hebi shede kowa ɗum mo mudum yamɗo ɗum pu hokkai ɗum, goɗɗo a toraki dum ma tawodi shede hokkete <noise> goɗɗo bo atoriɗum maa sai toyiɗi da hokkuma <noise> goɗɗo daga a heba shede hei dogga ala bemudum <noise> <noise> dilla, to nyande shede ɗe ɗe kimmi <noise> warta e yurmitino <noise> hanjum ɗumwita <noise> tawodi shede <noise> waɗan ɓe maɗa <noise> har gaɗana woɓɓe ma <noise> sabida shede dum shondi <noise> a anda ede kimmi ede kimmirta. No anda node mobtori non anda node kimmirta, <noise> shede tawodi ɗe a nazzai bacci maɗa makaranta bonga, to paɗe maɓɓe taƙi ɓe gartai ɓe gi ma ka faɗe a in taƙi bu ta walashede wala no sodirana ɓe goɗɗe, ko bo'inana ɓe, <noise> dette mabbe to kewi, to toseki, be garai ɓe bima dete amin kimmi aba debte amin seki ko ɗe kewi ɗum wimin min shoda goɗɗe. Tobo ɗum ɗon sora e makaranta ɗum yibe ngad don sodon dette <noise> Ko sodon hude to wala shede fa ɗum wattako, tobo baccel yamaki don wali dole fa sai e shede shede kuwata, ɗum wi ai a'ah shede magani dum haɓɓa nai ngel ndiyam, ba abte ɗum fu sai e shede, ta wala shede <noise> ɗum watta. To woɓɓe bo ngodi ɗe, ko wodi dumbo waɗanta ɓe- waɗanta ko danyi ma hakko goɗɗo to ayi shede goɗɗe ɗen kam gaskiya ɗe nafai ɗum hanyum ma kenan <noise> dehar waɗanta bacci muɗum, To koɗum yitani neɗɗo to wodi shede ko goɗɗo wari nyami ɗum taimakano ɗum neɗɗo to wodi hokka bandum, hanyum ma sabida anda e de kimmirta, baccel maɗa to ɗum fartoyi ɗum makaranta ɗum wiɗa a'ah shede makaranta muɗun ɓe kin bi de biyi ɗa andi dole sai e shede to wala shede ɗum wattako. To hanjum shani shede gaskiya ɗum bone goɗɗo bo to ɗum wari ɗum yamiɗum shede, daga ɗon berde sai metta.